<hesitation> ka̱ da̱nti giwo gaskiya akwai na weni shawara gure mulgon ta ɓa ba̱lti game rayuwa akwai na̱ lokaci gire ate ka̱-masala sosai ga̱ lishi lafiya, yek a dama̱ni yek a yen nya yek a yen atli a wule to na̱k na̱ge na̱k ba pigwii amikgu akum lafiya so, yen gi kum lafiyaso, <hesitation> yek ma̱lgon mbini yek ta wule to a̱n ta ɓo hwila ilgon, “ka̱ yena̱n danti gwe ka̱ na̱ma yenti gwa kowoko nya yis da̱nti gwasi a duk ilgwe ka̱ yeni ɗe pi faruwa sogo lokaco gwas ka̱ ɓo niso.” Yek ma̱llu hwiɗe “ɗe ka dube go yekde nakaga̱n ɗe ka̱ naa wulti ɗe lishi lafiya lka nikwu a ba̱ wul pi na̱la ɗa so go ka duba go ka̱ man ma̱lgon akwai mulgwe shulati mago se sa̱ mballit wul shukti ata ma̱ɗa ilgon nat ɗaso” kai ta hwide “kaa su asibiti mago ka mbi ma̱lgon sa ta̱lak te ma̱lgon na̱t ɗaso-ma̱lgon ni gaa gwas so, ama iko ga̱ nya a ma̱lgon tuli ata̱ ba̱l wulpi gwasi a sa̱ kan mus jinyaga̱ ma̱l gwisi a pa̱li. Don kima go ilgwe a nakma hwiti gwa da̱n ten nya – nya de ka̱ yenti go ta shel lal so aba ga̱ɓa gwas shellal so.” Ilgwe ana lam ta yekde yek a kopga̱ɓa gas go yek a wuli de kai gem wuso ma̱li gon wo ka bi ilga̱ nguki nit da am ilga̱ nguki nini, ama ma̱lgon ase go ba̱ na̱t ɗa̱so. To gem yek a kum ga̱ɓawu yek su kalu daam, ti gini sosai yek a yelade na̱ ilgwe ɗe pawo ta̱ dla̱m wu a kuwa go ko yeke gawo na̱ lokaci gwasi ɗe na̱m ka̱wu yek a pal a danni, a gem kuwa go nya yek ta̱ worwora ilgwe ana wa wulaa. So yek a mbi ndalti ka̱ shwari gwe de wawu mbala̱n wu. Na biye akwai na rashigwe ataɓa mbiti yek a wule bapo saka ma̱santi na rashiwu so. Yek nya mo suk ma̱lgon yek a hwitde ka̱ na yenti gi wai nak nige ɗe ka̱ ma yenti gi ya nak nige de gibi wu lli daba̱lli na dayai ilgon ni ɗa so tun na̱k a pa̱l gapti. Na biyu gwasii ma̱lgwe de ta̱ th ni yek ta̱ mbla̱ lan ngo ta̱ po yisi a ba̱ ma̱ nʒa̱t gi po yisi, a ba̱ aba jwini suka a na jwini, si mago cin shrt sa̱ po yiso. To yek mago yek a mbi bawen allah gon yeh ka̱ ʒa̱n na̱ ʒhila a mi mago a ba̱lti daama gini yek a kumti. Ilgwe kusan ma̱llwa mba̱la̱n yek ta̱ mba̱la̱nni yek ti hwide ilgon gode nya, domin lafiya nikɗa, gode nya domin kyo han kilhisi nikaɗa ma̱lgon wo ta̱ na̱malanti ta̱s nbi wulpi gwe ta pa̱ l kilisi wu nitɗa so lek a wule to a ka̱ yen yenɗe yende de pa ka̱ na̱ma mbit gwa mbala̱n pa̱l hapti sa bonna̱ yen so yan wo albarka ka̱n gwe ɗe pa a nya ba̱li wu a̱yek mau a nya ba̱ll ka̱ lokaci gwe ta̱ yen da̱ma wu dunnu ilgwe ka pali go ba̱l daama gwa nya – a nya pa̱l amfani na̱ki”. A bal ilgwe de pa gimbi go yek de yen ɗe ka̱ yena̱n wuco, mbala̱n ma̱shanni a nya tambayadde yek yek kki ye ba ba ka̱ ʒi yen soye – sa bonna nya wo tikade ma̱n ba̱ lte to ga̱ɓa go ami mago mbala̱n ka̱n ma̱n kanti ga̱ ga nya, kawai yek a kumi go ilgo po daama so. koshi wi na̱ ilgwe de paa̱ hwiwu nu ka̱n mapa̱l da̱nti yek mapa̱l danki – yek mapa̱l danki ana sauraro. Lokaci gwe ma̱ hap suk kili gi go se na̱k ma̱ pa̱l da̱nti daidai shekara asirin da biyu, kapa̱n yek a mbi yek bi yen gwe de pa ta mbukan wu. yek wule to ka yisau mba̱la̱n wo kunde de pa ka̱ lanti damuwa go go shawor a ka̱ cika̱n shawari gwe de pa ka̱ na̱ lamti ta dla̱mi ni go yekde kume damuwa nikɗa go – go ma̱lgwe de pa ta ba̱lki shawori gwe a tainakakwu domin kowani shawarika ma̱n rai so. Yek de ilgwe de pa ka kobi a taimakakso. Kume laa yisi de da muwa na̱k ɗa go ma̱l gwe de pa taman taimakat gwa wu be ma̱lgwe de pa ta kara flot gwa so wu so sai ta̱k go ma̱lgwe de pa ta ba̱lki a taima kala wu. to anini ma mbol waa ɗe sa̱ ba̱la̱n shwori jwo ashori go, yek ta yani yek a yisi de nya wo ta̱ ma̱sh soi yek a dla̱l ten ga̱ba ga̱ ma̱llu yek taya ɗe hal ni nige – a danni a ni yek ba̱ ilgon po saka – damat giso. Sa bonna a yisi na yen na̱k ɗa na̱ yen na̱k ɗa so, na abana̱k ɗa na̱ a ba na̱k ɗa so, kaman ʒa̱t ga ka̱ lokaci gwe nya kamiwu. To shawan go yek a ngiɓi, yek ana tafiya a dani yek ba̱ ilgon po saka danmat gi adudi yo ka̱ duniya ga̱n de ilga̱n go we ba man ngipti hal a hil <hesitation> tunani gi kaso. Koyeke a mbiwo nya – a mbi so go nya. To nya woto ya pa̱l letti ten ilgon so. To ilgwe yek a ngiɓi yek da̱mi ka rayuwa giwu.